'A festa preferita è 'o compleann mio, <laughs> ovviament, pecchè m'piace 'a dà festeggià. Perchè, no perchè mi piace a stà al centro dell'attenzione, chell nun m'è maje piaciuto, però 'o compleann mio m' piace. Pecchè s' fanno semp cos divertent. <hesitation> Mo che so chiù gross m'organizz ij che voglio fa, cu chi vogl sta. Quann ero chiù piccirell invece ovviamente facevan tutt cos mamma e papà e <hesitation> amma semp fatt 'e fest dentro 'o, dint 'a villa mia, dint 'o giardino d' 'a casa mia. <hesitation> E era bell, era bell pecchè era divertimento, quindi 'o compleanno mij m'piace pecchè 'a gente s' diverte. <hesitation> Mo simm gruoss quindi ballamm, bevimm, magnamm eh e là magnamm semp. Pò mi piace addò 'o organizzà pecchè teng tanti cumpan. Però <hesitation> <laughs> tanti 'e loro stann for, che significa ca nun vivn dint 'a stessa città mij. E quindi 'o compleanno mij 'o veg nu poc come 'o m- mument e l- l'aggregazione no? Ca stamm tutt quant insiem. <hesitation> E veneno tutt quant, pò addo 'e inviti inviti 'a gent nun dice maje 'e no. Quindi nun m' n' fott d' 'e regal no, sta robb cà no. Stamm tutt quant, stamm seren. <hesitation> E comm dicimm nuje c'arrecreamm no? Pecchè poj sapimm ca c' piace e facimm chell ca c' piac chiù assaje. Quindi sì nu poc, in un modo nu poc egocentrico m' ven 'a dicere 'o cumpleann mij. <hesitation> Questo, sì, questo